Zaho aloha tsy dia mankasitraka loatra an'ilay filokana amin'ny fanatanjahan-tena satria ny filokana izany tsy tsy mety e. <hesitation> Io izany a, marina hoe raha tsara vintana ianao dia tena hoe mahazo betsaka fa ny ankamaronan'ny hitako aloha dia tena hoe very betsaka mihitsiny an. Dia aleo izany tsy mirisika amin'ireny raha hoe tsy mahay an'ilay zavatra na hoe tsy <hesitation> tsy <hesitation> tsy vonona <hesitation> ahafoy an'izay fananana rehetra anao eo izany.